عسلامة مرحبا بيكم شرفتونا وفرحتونا بزيارة المعرض متاعنا، هاذيه الكرهبه الي انتم اخترتوها هي من أحسن الكراهب الموجودة حاليا عنا احنا لهنا. أي <hesitation> بالطبع من أحسنهم من ناحية مقاربة السعر بالجودة <hesitation> ام <hesitation> من أكثر زاده الكراهب إللي خارجة عنا <hesitation> نلتزم وإحنا أكيد عنا خدمة ما بعد البيع متاعنا، عندكم مدة استعمال للكرهبه الفترة الأولانية تحسوا أرواحكم مرتاحين مش مرتاحين.